Axan nikonihtos seki kenik <hesitation> kenik nechonpaktia, kenik otlakualchiwayah achtoh, achtoh <hesitation> okachi okinchiwayah komitl okichiwayah de sokitl, inon seki tlen tomamantzitziwan axan pues achtoh okinchiwayah okichiwayah komitl, kaxitl, komaltih de de sokitl kitemotiweh tlen especial sokitl tlen para inon ika kichiwa, tos achtoh o- otechpaktiaya okachi keh itlah setlatzoyonis ika kaxitl iwan itech tlitl, itech ika kuawitl setlatlatis iwan sekiketzas itlah etl, o setlatzoyonis, setlatlatia setlatzoyonia okachi okachi <hesitation> okachi welik itlah okatka, iwan pues techontlapowiah tomamantzitziwan, pues ahctoh tlen kipia melahka kin- kin- kinyekpiaskeh itlah konmeh, itlah kaxmeh, porque yon niman tlapanih, yon amo chikawakeh, tos melahka okinyekpiayah, iwan <hesitation> pues axan nikonihtos kienik yehwan okipatlakeh okinwalpaktih <hesitation> tlatzoyoniskeh ika sartén, tlaketzaskeh ika ollas, kihtowa porque se olla mas kanah xikonwiteki amitlah mochiwa, amo tlapani, okachi wehkikawa, o yotikonmakahka pues san tepitzin o- o- kanah o seki kapaxiwih, seki amitlah mochiwah, tos okachi chiwakakeh, iwan kihtowa okachi amo amotilawak, tos niman tlaposoni, itlah nimantzin posoni, niman iksi, tos okachi kinpaktia, pero por inon amo porque okachi welik, sino por porque wehkikawah, proque okachi chikawakeh, iwan komitl itlah kaxitl okachi amo chikawak, como inon de sokitl, pero okachi welik itlah tlakual <hesitation> mochiwa. Neh nechonpaktia ihkuak nitlatzoyonia, ni- nitlatzoyonia kemanti ika kaxitl porque nes okachi welik tlakual, onontlatlatia tliko, mas nikonpia estufa, kemanti neh nontlatlatia itech brasero, nehki, nitlatlatitin iwan ompa nontlatzoyonia, ompa nonmotixilia ixko komal. Axan nikinmita seki toknitztitziwan ya, pues tlen pinomeh, kihtowah tisih pero ya ixko komal tlen de tespostli, ayekmo yen tepalkatl ipan tisih, tos nes okachi amo kualtzin tlaxkal, amo melahka moxitonowa, amo yehyemanki, iwan ixko komal tlaxkali okachi kualtzin kisa, okachi yehyemanki, iwan kualtzin moxitonowa, tos inon nechonpaktia neh, maske, maske sekonita okachi chikawak tlen de tepostli pero okachi nechonpaktia tlen de, tlen de tepalkatl, nechonpaktia etl, yon nikonketzas tliko itech komitl, porque itech estufa nes amo nechpaktia, nes keh nikmachilia keh keh tzohyak etl, amo welik amo nechpaktia ompa, amo keman niketza itech estufa, nochipa nontlatlatia <hesitation> tliko niktlali komitl, iwa ompa niketza etl, porque okachi melahka welik itech komitl. Noihki nechonpaktia inon tlen tlen cucharas inon de kuawitl okinchiwayah, inon kihtowa kualtzitzin porque noso amo amototka totoniah, o amo amo kitlapana itlah cazuela, porque tlen de tepostli inon nimantzin kitlapana cazuela tla chikawak oti- ikotitlaneloh, otikonwitek, yokontlapanki, iwan tlen de kuawitl inon amo, inon kualtzin ika titlanelos iwan itlah tikehewas, nechpaktia melahka kualtzin, amo tlen de tepostli inon san san kitatakatih, amo neli kualtzin kehewa itlah tlakuali, iwan tlen de kuawitl inon melahka nechonpaktia, amo, amo tenakaskokoh, san kuali itlah tikonnelos.